Mpó sésé ékámá áfọñ énám, áfọñ ésé élád áfọñ ékámá éséd áfọñ, élád áfọñ ékámá éjídém, élád áfọñ ékámá éséd ùsán, élád áfọñ ékámá éséd ésìoì élád áfọñ ékámá éséd íkpáùkod, ákpéyie íkpáùkọd ñné ábád áfò álád áfọñ ákámá áséd, ékákámá áfọñ éséd áfóñ ékánbá ágwò ékákámá áfóñ éséd áfóñ étòkásén, ékákámá áfóñ éséd <hesitation> éséd éfòkásén ídém, émá éséd éfókásén, éffiómó ké mfád ákpégwò ányé ƙidém, áfóñ késélád éffiómó, ányié náhá éfókásén áwíká íkí kpiké íléd, ákpéke iled ámá áli aligwò áfò ali-alibén áfóñ ákámá ájéd ányé íwùò ásio ányé ired ékéipékéké né ítùñ ájógó ásùhù dé kwùò, élád áfóñ, ékwákwád áfóñ ébén énám ké ékpò-mfém ákpénám éfòkásén ƙwùò. élád áfòñ ékwád ékwád ékwád ékwád ékwád, ébén áfóñ ádé élòd ké ékpò-mfém ádé. Áfóñ ágwák ùsùñ sésé ékámá ányé énám ñfóm. Áƙákámá áfóñ ájéd éwá idém, ákpéyié éwá né ábád áfó álád áfóñ ákámá ájéd, ñne éli ámí ñyiéhé mi, mmésé ñkámá áfóñ ñséd éli ídém, ñsín ké mmóñ ékámá éséd élj ídém ké ákpé ábád ábád ábád ábád ábád né áwù ùyám éli ádé, áná ábén átóñ ásjn ké mmóñ ásin <hesitation> mmóñ ádé ábén ákámá ákéséd eli ádé ídém, ékámá áfóñ éséd mkpó ányégwák ñtòmimi, básínó, sé áfó kpéyiéyié áwù ùjéd ákámá áfóñ ájéd, ánùñ ádé ékpád ásémén ƙékpók né áwù ùjùs ékpád ásémén ádé ùkámá ùnám mkpó, ábén áfóñ ádé ásùk ákámd ájéd ékpád ádé